Aloha wau i ka pai pika a me ka ʻaina no Ikalia. Makemake nui wau i ka nui pai pika no ke ola loa ma mua o ka nui o ka ʻaikalima. ʻO kaʻu pai pika punahele loa ka pai pika me ke kūkaelio, ka ʻōhiʻa a me ka hame.